مم الصراحة انا ما عندي رأي اعطي في موضوع الاشباح. بس اعتقد انه موضوع يعتمد على التجارب الشخصية والمعتقدات. بعض الناس يؤمنون بالاشباح لانهم مروا بتجارب غريبة. او سمعوا قصص عن تجارب مشابهة. هذا ممكن يخليهم يصدقوهم فكرة وجودهم و البعض الاخر فيشوفون <hesitation> الامور بشكل علمي ويربطون الظواهر دي. بشي منطقي زي التفسيرات النفسية او البيئية. في النهاية الموضوع معقد